So tawi ko kolloowo hoɗɓe, arɓe ndaarde wuro ngo ɓurmi yiɗde, idii fof kollam mi ko nokkuuji maantinii. Nokkuuji kollooji tarik wuro ngo. Nokkuuji tawa kala ngarɗo wuro ngo ina yiɗi yiyde ɗiin nokkuuji ngam annda wuro ngo no haaniri ni, ko wayino koɗorɗe kiiɗɗe, wayino to yimɓe ɓuri waawde rentude, wayino nokkuuji finaa-tawaa en e aada en.